Aa kongoi mising, kito na achame <hesitation> eng' piik anan atepto nachame eng' piik, ko konetai ko atepto ne nepo konyit, atepto nekikanyiti chii, inyoru chii nekanyiti chii anan ne konyiti piik ak ne konyiti piik che echen, ko chito kapsa ne tepche maisha <hesitation> netepche sapet nekaran, <hesitation> ako atkan tukul ko kwae tukuk chema ae tukuk che karanen chichotok, ako kikonyiti chichotok amu tinye konyitb eng' piik. <hesitation> kito ake kora nachame <hesitation> atepto piik ko chito nekastoi, chito na ng'emwachikei kokase ng'alek chotok kakimwaa ak kwai ku lakakimwa, kochito ne chito ake notok namache, chito nekase kase kiy nekimwae, ng'emwa kole kokas. akoipe met, ako ako akotepi kuu lakakimwaita, aa kita ake kot chi kita ake kora nachame eng' piik ko chii nechame piik, chii nechame piik ko chii netareti piich ng'e ng'emuschi ko- ko- ko- ko kotareti piich, ako me machi neililoni machi neleen ooh kamatinye ooh kokalya kalya, kochito netareti piich, kochito ne nekichame nachame kora eng' in atepto nepo chito, <hesitation> kito ake kora ko. Chito netepche komie, chito netepchie <hesitation> eng' oreet notok ititaat, eng' oret notok <hesitation> kikilosi akele oye, karan chicho, ko atepto notok ne ke achame eng' piik, kito ake nachame eng' piik, ko kepwa kipakeng'e, atepto nekitepche kipakenge ne ng'omii kei neke komii komii ng'al na kapiit, nepo ketaret kei, ko- ko ketareti kei akopwani piik nyeketuiyo, kemwaa ngolyo akeng'e ketaret kei, <hesitation> ng'okachii nakaa nakatinye <hesitation> nakatinye ng'al che meche ketaret, ko ngopwa piik kipakeng'e akinyokong'alal kipkutine, akole kakitaret chi, ko notok na achame kapsa eng' piik amu notok ko mutu piich ke tepi kipakeng'e, notok ko mutu piik ke- ke chamyo, aketepi komye, <hesitation> kito ake nachame eng' piik ko, piik che chame <hesitation> kamuktaindet, ko pichotok ko tepche eng' oret notok <hesitation> nekaran akitepche ak pichotok komie amu chi chii nechame cheopa ko chii ne netepche komye, ako chi ne ingen kole <hesitation> kamwa bukuit kole kitepche kuni ak kuni ak kuni. Ko tepche chicho komye, <hesitation> nepo let <hesitation> ko ko chito nemaunye ng'al, chito nemwae ng'al, pik chemwae ole oo ka uni oo, <hesitation> chito nimatinye ng'al chechang, ko achame <hesitation> atepto nepa piik che uchotok, kongoi. Aya chito ake nachame ko chii neikilikei, chito nechamei kwae kasi nenyi, chito ne ae kwae tukun che chiik, tinye tukun chechiket, ako ripei ako ako chenge kora, wendi kora kochenge ako kilikei kapsa konyor tukuk amu chichotok kota kotaretin kora inai ile sapos a- akilkei akine asaa asanyor kiy namache, akatepi komye, so achame achame piik che ikilikei, achame piik che che- che yae che yae <hesitation> paishonik asokonyorchikei kiy neng'wai ako- akotepi komye. <hesitation> kongoi mising.